Ny anjaran'ny famelan-keloka raha ôtran'ny fahalalako azy manokagna raha anahy raika dia fiadanam-po arô, dia sady filaminan-tsaigna no mampirindra fihavanagna tsara.